أنا مش خبيره أوي في زراعة الحدائق، لكن بحب الزراعة وبستمتع بيها. عندي شوية نباتات وورود في البيت، وبحاول أعتني بيهم. بالنسبه للري براعى إني أسقيهم بشكل منتظم حسب احتياج كل نبات. وبالنسبه للتربه بستخدم تربة جيدة وبتأكد إن هي بتصرف الميه كويس، وبالنسبه للشمس بحطهم في أماكن فيها ضوء شمس مناسب، لأن كل نبات وله احتياجه